Za tsy mahay mitaly, randragnanahy talin'ôlo fa za tsy mahay mitaly nenôlo. Randragnanahy aby matetiky mitaly fôgno, satria misy magnano, de maro be koa le zaza avy aminay agny hitako mitaly, satria matetiky <hesitation> mahiagna daôlo randragnanjaza avy aminay agny de taligny fôgna tsara aminanji fa tsy de tsara atao <hesitation> bango matetiky zagny fa <hesitation> lasa maratra randra kô atao bango matetika izy koa randragna mahiagna.